इस्म देपेन्देन्चे असे चत् अरो दोग् अर् मज, लिके चत् भुकुद् इन्देपेन्देन्त् होये, केन्तु मने दोग्स् छुन्दु होये, भुकुद् देपेन्देन्त् थके अमे निजम्बलि को उपर्। आ, तबि प्से अरो चत्स् बेल भुकुद् लोवेर् मैन्तेनन्चे होये, मने बिसि खोर्सन् होये तप्तते, केन्तु दोग् भुकुद् मैन्तेनन्चे लगे, अरो चरे अन्द् अत्तेन्तिओन् लगे। अरो प्से चत् छुन्दु थके, हेतो मने भुकुद् एमोतिओनल्ल्य् बोन्दि न थके अमे निजम्बलि को लगर्, छुन्दु पर्त्नेर् लगर्, केन्तु दोग्स् बेल भुकुद् एमोतिओनल्ल्य् बोन्द्, मने भुकुद् अत्तछेद् थके अमे निजम्बलि को लगर्, अरो चोम्पनिओन्शिप् भुकुद् भरो। हेतो, अरो पेसे चत् बेल भुकुद् मने जिनओ देके जिन्द थके, मने अरो केन्तु दोग् धोकोत् के बिसि जिन्द थके अरो।